אפטל נְסִיחָה לִקִיתא פי חייאתי קָאנַת, חֻوذ אלאמוּר בִּבסיטה, ו מא תְתַחְליש קול חאג'ה תחוטה פי לֵבּכּ, עלאשו? חית זמן כנת כִתְקַלַּק בזאף מן אבסַט אלחַוָאג', קלמה תַסְרַף ו חתה נֻזְרָה, ولكין מלי בּדֵית נתטַבֵּק נְסִיחָה וַלִית כִּן מִנְמִיז בין שנו יסתאחַל נרכּז עליו ו שנו לא, וַלִית כִּן תִכְתַאר רַחתי אלנפסיה ו כִנְדַחַּק עלא יאסִי שוויה, האד אלבסקה פִי תַעַאם רָגְעַת חייאתי אחקּף ו רָגְעַתני נַעִיש בִּסלאם אכתר.